لا مو كل سلالات الكلاب ودية نفس الشي يعني لان كل سلالة وكل فصيلة تختلف مو كلهم صالحين للتربية في المنازل لكن بشكل عام يعني الحيوانات اذا تدربهم من الصغر يكونون اليفين معاك